Le carateristiche principai secund mi a sun, l'uma vistie anche ënt i circhi, ch'a rieso a rieso a faie fe d'coze verament ecesiunal e fazendie giré, fazendie munté d'zura i sgabei, pöi tante autre coze però al an la carateristica d'ese enormi, tüt li